जॉश नाइगिरिया भी ह तो तेइको के प्रथा दे भी नाच गन्ना खूब ह। और तेइको खन्नो भी खूब स्वादिष्ट होन। और तेइके टूरिस्ट भी खूब आओ देश विदेशोदी।